Ah mamà a, avia anao mipetraka fa anao efa olo-be e, izaho ity mety mitsangana fa sady izaho efa tsy ela efa hiala koa, efa hijotso. Alô anao mangàla plasy nakà ity eto fa hitako efa kajo anao ndraiky tsy karà hitako tsy mety izaho izy iô mbola zene be ity mipetraka anao efa matoe ndraiky mitsangana.